Yu, yulcameh tle tetiquitih ca youali ua motlatemoliah ua para tlacuasqueh ompa teculotl, ompaca ino, tle cachi te, te quisah, ueno, tehua tiquixmatih quemeh teculotl, tlenoh quisah cah youali, luego chucatinimi ca youali o motlstemolih, porque ca tunali yaha cuchih ua cah youali quisah ino, se tle tiquisa cah youali, naha niquixmati non tle quicuitiah halcón, halcón niyihqui quisah, pero amo igual quemeh teculotl porque non de por si yaha, yaha imundo, o que sea itiempo tle pano, se necah youali quisah, ino ya icchiua ino tl de por si nemeh cah youali amo yahtinemi ca youali yah semeh quisa ca youali porque ica tunali amo tlachiah.